ഗോല്ദ് രന്ഗു അന്തേ നാകു ഇവി ഗുര്ഥുഗു വസ്തയി। വിജയമ് മര്യു പുരസ്കരലു ഗോല്ദ് മോദേല്സ്। പ്രോഫിലു മര്യു സ്തനനികി ഗുര്ഥു സമ്പദ മര്യു। രജികിയമ് ഭന്ഗരു അബരനലു രജമഹലലു। വിലസ ജീവനമ് ദിവ്യത്വമ് മര്യു പ്രകശമ്। ഭ്ഹസ്കരുദികന്തി പൂജലോ വാദേ ഭന്ഗരു। വസ്തുഗുലു ഗവരവമ് മഹത്കര്യമ് രജുല। കിരദലു ദേവലയല അലന്കരന സഹജ। സിദ്ധകരമേന അന്ദമ് ഭന്ഗരു രന്ഗു തേനേ। അകര്സന്യമേന സുര്യസ്തമയമ്।